shɪdo wɪɪn mʊ ma nwa nimansha a murun yam mɪ yate kɔ wɪɪn diindi mɪ tants kashɪ nana dɪ neyye mɪne kɔ shilds wɪɪn tɪmmɛ ba nwa nimanshake wɪɪn yoro dɛ kashɪ nana dɪ yamba dɪ murye mɪne kɔ iɪng ya ya kɔwi kɔ timmen tamɛ wɪɪn twn butɔ mɪn a ya timmen tamɛ dɪ kɔwiki timmen tamɛ wɔ ma kwenni kɔn ma ya ya ma kowi duwi timmen tamɛ wɛ kashɪ mɪ bang mɪne bce mɪ mangam wɪɪn dɪ yɔn mɪ tam mɪ sherim dɪ wɪɪn yɪlɪn dɪ yon kɔ kʊn yanta durmin yan kɔwi shɪdo wɪɪn shats nabiyam dɪya dɪ kɔtɔ mangkin shɪ kɪɪn yamba a kakake kɔ a mang kɪɪn shɪ mgwi a lɔ dɪ yiim shds wɪɪn nana dɪ wɪɪn shidi bɔlts dʊn shɪya na shɪ tads tɪn yam wɛ, tɔ nɪ fangkim nɪ tamgkim kɪ mɛrri kiɪnɪ yiide kiɪnɪ mang ba nabsh kama fabs wuri wukn ba yikən yikən a yiim yillin yɛ kammin, a yikəkinin yiim yɪlɪn yɛ kammin wɔ kamɪ lam mɪ mangmine wuriwu mɪ lammine kɔ ba shan shan ma yii mɪne <hesitation> kʊlɔ a mangin ingne wɪɪn kə kalkang a tirr kə yii kə manage wɛ nibo ing wɪwɪ ma kɔrang mɪn kɔ-ʊlɔ kʊlɔ kʊlɔ kʊlɔ wɪɪn tɪmmɛ daan ma kɔɔm ma yiim mɪne yɛ shɪ ə0 a yikə timin inyiim wɪɪn kʊrakɛ wɪɪn ma yii yɛ nibɔ kɛ iɪng wani kɪ nɪ tui nɪ mang kanɪ mangko naan kanɪ mangko naan nɪɪn a bɛɛ bɛ a fani wɪɪn kankidi nɪ kʊnnʊm kʊ kəni ingyin kona tɔ iɪng wani kiɪnɪ kʊn nɪ mang wɔ iɪng waan yiikin bʊtʊ kashɪ fang dɪya ingnini dɪ ya ingnini dɪya ingnini dɪya <hesitation> kərəngbələ wɔ dɪya ma kʊn mɪ iɪng lamɪn fini dam dishu yebin yɪn shɪn shɪ ya shulte dɪ naa konshi mɛri tɔ dɪya ma yangin yangin ya na fabɔ awi nimansha kə? na faam nimanshaka dɪya a bits nɪ wɪɪn tɔ kiɪnɪ yiide yiyye nɪ kʊn yɪ yikər bitɔn yɪn kashɪ dɪ dɪya ma fam bɪshɪn kɔ wʊl yɔ tishim tɛn mɪ kashima fan dɪya ma kʊn ma yikə ma faate kɔ <hesitation> shɛ dɔshɪ ba bɔdds mɪn bɔdds <hesitation> yang kiɪdɪ iɪng diktin a nii tɔ iɪng kəngshi bɪ yikəng naanshʊ mɪn moma faam kɪɪn ma nedo teenmwe yɛbʊ a kunni a kunnibu dɪ tini dɪya tenmwe iɪng been dishɔ dɪ kwitu bɪnɪ mɪ dɪ shəkɛ tɔ ingyiim nimanghang bɪ mangtɔ kə mɪ kwiku mɪ yikərtu ingmɔ yide yiyye kʊn iɪng fʊk ba dandɔ mɪ yɪɪn lɔ kɔna tɔ kə yamba dɪya dɪ yɔɔyi mɪne kɔ mɪ fʊktɔ nana ingya awi dubbai fitin fammw bɪ kɔrəngngi kɪ kadi yambe dɪ yoyye mineko mɪ fʊrts mana iɪng yang kɔwi ngawi shaudi agrebiya. Kashi diya yɔyyi mɪne yɔkɔ niyyi minɛ kɔwi kashɪ dɪya yamba ba kashɪ dɪya yamba ba yɔyyi mɪne yɔkɔ niyyi minɛ kɔ ya kɔkɔ niyyi minɛ kɔ ya kɔwi shɪdo wɪɪn nan bɛttelɪ dɪ mangtɔ a timmen shɪrr nana a nɛyyɛ a ngamer kə wo ingkɛ wɪɪn ingwani ingko ingmo kiɪdɪ nungimi a neyys ingkɔ wɪɪn tɔ iɪng wani shakkin kaka kiɪnɪ yide kiɪnɪ kʊn nɪ fuk shɪidɛ nɪ kɪ na yiim butɔ yɪn na nwaam nimnasha kɛ shɪidɛ wɪɪn ba bittɔ nidu shakkin kaka a mʊr tɪmmɛ kɛ nɪ fangts Yamba sha dəbmi shʊ wɔ wɪɪn ba nenni ingna libbirre nɪ fanigtɔ a nimni a mʊr tɪmmɛ, fangkwibir ingwiwi ingbeen wini keto na ingbɛɛn ɛini keto na naandɛ yamba kə sha yaam mɪn a nabbʊ wɪɪn yɪlɪn a yikən ayikən a kʊrshi nɪ fang mɪn a kobmin wɪɪn bwir tɪmmɛ anab yilangshang dɪya yɛbʊ ingwi dɪ kʊrake wɪɪn yɪlɪn wɪɪn si kʊkake wɪɪn limbir a dirrr shɪrr kashɪ dɪ dɪya yɛbʊ ingbeen dɪ kʊrake kɔ dɪya yɪl yɛbʊ dɪ shatɔ shɪ wang ma nɛɛn tɔ iɪng wɪɪn dɪ kʊrake wɪɪn yɪlɪn timmen tamɛ ingwi wɪɪn nɪ ya nɪ kowi dɪ wɪɪn yillin dɪ wɪɪn ingwani kɛ kɪ bɛɛ kɪ kɛyin kɪ tɔ kiɪnɪ mang shɪidɛ yɪlɪn a iɔ kɪm a fishu kə kweyyin bu kɪ bʊddɔtɔ kɪ nɛɛn nɪ nana nadds nɪ a nabadɔ a nabam kɪ yiətin Yamba kə yikəkim <noise> yamba kə yikəkim dɪ shɪdo wiki manngə wɪɪn yillin mɪ dɪya ninwiwi a lɔ dɪ nabiyang nɪ wɪwɪ wini nɪ mang fang dɪ shɪdo wɪɪn dɪ dʊbang nɪ wɪɪn a dabɔkɛ nɪ fangtɔ yamba a kobyin nɪ fangto a mɛyyi wɪɪn yɪlɪn dɪ daan fang ba kal ba yələn shɪdo shʊ dɪɪn na lɪ bɪ ta kware kə kware dɪ ya dɪya dɪ kɔwi kɪ kʊ ma mang nɪ? bɛɛ bɛ mɪ tabtin kang kɛ mwɛ mɪ bɛɛ kə mʊ kiɪdɪ yan kɔ wɪɪn kə mang naan shuko ingbwiyangshan nga ingwani ingshidɔ wɪdɪ yiltɔ tɪmmɛ kɛ fɪ ba daa shɪ kware kɛ kwarɛ ingwi wɪɪn shʊ wishe tebʊn yɪn iɪng wɪwɪ niyɛ tɪmmɛ wɔ fangkʊwibʊ iɪng kə kwarɛ a? fang kʊwibʊ shɪ iɪng kwarɛ tɔ nɪn nwətɔ nɪ mangsha a mʊrʊn yaam win shidi mʊrʊn yaam win shidi mangtɛ nɪ nwətɔ nimangsha a tɪmmɛ iɪng shinin shakkin kakq kiɪnɪ furkke shʊwɔ kiɪnɪ dəbbi bɛɛ nɪ yɔtin a lɔ shɪidɛ wɪɪn ba bitɔ nidu wɪ shakkin kakakɛ nɪ dib ko nɪ dibs shʊ wɔ wɪɪn ba bits nɪ bitɔ win shab kakakɔ tɔ nɪ d5be shʊ bɛɛ kiɪnɪ yɔ a lɔ iɪng wani ngai